אול חאגה כתדִיר לבּיבי פוק פראש תבדִיל חאצ ואמן, וּכתנחִי אלחפאצָה למוּסכָּה בשוִיָה, כּתנקִי אלמנטִקה בּמנאשף מֻבלּלה ומֻנאְסבה ודִימא מַלְקדאֵם ללור בש מִיקוּנש אלהִתהאבת, מןבעד כּתנְשף אלגְלד בּלטף וּכתדִיר אלחפאצָה אלגְדִידה תחת לבּיבי, וּכתצד אללאצָקָה מלגִ'התין בטארִיקה מֻרִיחָה מִתְכוּנש משדוּדה בּזאף, ופלאכִ'יר כּתלוּח אלחפאצָה למוּסכָּה, והאוּ לבּיבי ואגֵ'ד לִלחפאצָה גְדִידה.